Waaw lool man naa nekk kay ndax yaw buñ la xamee óolu. tay boo ma dénkee sa alal, ma denc ko jëluma ci dara. Xam nga óor na. Su ëllëgee soo amee daŋ may dénkaat. Waaye su nekkee dénk nga ma yaw sa alal, ma dem lekk ko man la iska diŋ ma dénkati. Dootoo ma dénk de. Moo tax man la óor dafa baax. Looy defe naŋ ca ànd ak óor. Soo óoree de ñépp óolu la waaye soo óoradee kenn dootu la óolu.